بفضل الموت بعد شريكي لانني اريد ان اكون <hesitation> -اريد ان اكون موجودة لرعايته حتى النهاية وافضل ان اعيش اللحظات الاخيرة معاه، كما اعتقد ان الفراق يعني سيكون سهل لما الشخص عاش حياة كاملة بذكرياتها الجميلة وحياتها بذكرياتها جميلة مع الشخص اللي يحبه مع شريك حياته.